Tool rok swnamnani tei swnamnani chubachu khlaio. Atora screwdriver rench tei plier wngkha swnamna bagwi nangkukmani. Drill khwlainani tei buphang rok ranani chubachu khlaio. Sumani tape level tei caliper thik wngwi mano hwnwi saimannai. Plier katanai tei wire swkakni manwirok kwchangma samungni bagwi swnamjak. Brush roller tei trowel rangchapmung tei swnammungno chubachu khlaio. Godal rake tei prunerrok khe kheto samungni chubachu khlaio. Lath router tei planer buphang tei sorno swnamnani. Multimeter voltage swnamnai tei thermometer wngkha technical jagao belai nangkukgo.